Nisy mpivady anakiroa zao zany, efa ela be andreo tsy nifankahita satria ny lehilahy mandeha mikarama da ny ampela mijano antrano. Da lafa tonga amin'izay zao fotoana raiko zao kay, nifankahita amin'izay ndreo toy tamin'ny tsy ampoizipoizy tanaty toera fisotroa kafe tao. Ny fihaonandreo tamin'ny toera fisotroa kafe tao ny niandohan'ny fahatakara sy ny fifankatiavandreo satia lasa nitombo zany ny fifankatiavandreo laha nifankahita igny ndreo. Da nanampy andreo koa io fihaonandreo tamin'ny fisotroandreo kafe tao io hisedra ny fainana miaraky.